أوكي، بخبركم عن الإندومي، هذا هو طعامي المفضل، بحط مي، ب بخلي المي تغلي، وقتها بحط الإندومي، وبقلب لين أحسه خلاص يعني صار بالقوام اللي أحبه، يعني في ناس تحبه مم يعني مو مرة طايب، وفي ناس تحبه كذا كأنه يعجن، وفي ناس تحبه وسط، يعني كيف ما تبغون، وبس، وبعدين بحط الطعم وباكل.